اي والله اعتقد ان الشعر له صله في العصر الحديث لانه يعبر عن التطور والثقافة وفصاحة اجيالنا اليوم. عشان كذا الشعر مهم لكل عصر وكل جيل بدون الشعر ما نقدر نحدد مستوى الثقافة اللي احنا في الجيل اللي عايشين فيه